أفضل نصيحة اتقالتلي هي "خليكي صادقه مع نفسك". النصيحة دي علمتني أهمية الصراحة مع نفسي ومع مشاعري وأفكاري، فبدأت أكون أكثر وضوحًا في تحديد أهدافي. وبقيت أسأل نفسي إيه اللي أنا عايز أحققه؟ وده ساعدني أركز على الأشياء اللي بتهمني بجد كنت بحاول أكون صريحه مع نفسي في اللي يخص مشاعري وأفكاري لما أحس بالحزن أو الغضب